أني اقول ان الحب هو احترام بنفسه. فإذا أحد يحبك هو يحترمك في نفس الوقت، فهو مو خيارين هو مو واحد لو الثاني. هو يجي كباكج يعني ويا- يجون ويا بعض الحب والاحترام. فإذا احد يحبك يحترمك، واذا يحترمك يحترمك مو شرط يحبك يعني، يقدر مثلاً يكرهك ويحترمك في نفس الوقت. لكن الحب بنفسه ما يجي خالي، اذا يجي بدون احترام هاذا مو حب.